Ei vivíu ya nuna riestra cidais: ena primel polo menus venti añus, ena segundera hueron dies, i ena trecel i la cabera á un añu que estó paquí.